Nogo tonjaknai cabinet no kwbangma kaam ni bagwui swlamwui mano. Cabinet no ghantinogo boi khata tei ree chum rok berana bagwui bo swlamwui mano. Ghantinog ni cabinet o khe maitwk muitwk mairang glass mososla tei mwkhwtwng tonwui mano. Cabinte o boi khata tei kagoj bo tonwui mano. Baksa cabinet o ree chum tei juta rok bo tonwui mano. Cabinet no kath steel tei sor ni plate bai swlamwui mano. Cabinet o kwbangma khotol tongo tei o khotol no kholopna bagwui doga bo rwjago. Aboni bagwui cabinet o manwui rok no kaham khe tonwui mano.